أول شي بنختار ال- الخلفية background حقت الصورة بيكون مكان مريح للعين و متناسق. <hesitation> ما بو زحام ما بو زبالة مكان نظيف حلو. <hesitation> بعدين ال poster حقت الشخص إنه كيف بيوقف بالصورة وين بيحط يده وين بيحط رجله. و ابتسامة خفيفة و نلصق الصورة.